I yoo, aadoo niŋ cosaanoo, a nafaa warata baake baluo kono. Kaatu sii woo sii a ñanta la ala aadoo niŋ a cosaanoo ke. I yoo ntelu mandinkaduu nna aadoo niŋ cosaanoo, i ye a tara halifaalu ka muŋ ke, i be wo le ke la, saayiŋ a fe le tubaabuyaa siifaa siyaata i ka kurutoolu duŋ minnu maŋ i baloo maaboo, i ka sipoo duŋ; i ka bayoolu duŋ minnu maŋ i sutura. Foloo foloo i ñanta feŋ ne duŋ na muŋ ye i sutura. I yoo niŋ futuu sitoo be keeriŋ, folontoo, halifaalu ka miŋ ke jee, i be futoo sitoo ke la i ka sitifani kendo duŋ, muŋ ke i sutuyaandi ñoŋ na. I ka sunna niŋ fariloo ke jee. Bari saayiŋ be i sutura la. Baari saayiŋ ñiŋ mariyaasoo niŋ baasoolu niŋ ñiŋ misikoolu wolu naata, tubaaboolu le ye i dundi jee, ntelu maŋ wo loŋ i ka jii tantaŋ wo le kosi meeroolu i ye i doŋ jee, ali ye tabiroo ke, i ye duwaa kee, i ye janjaŋ.